برأيي إن الأهم هو التركيز على المساهمة في المجتمع، لأن المجتمع لو كان صحي وفيه حياة جيدة، راح تنعكس السعادة على كل الأفراد بشكل عام، ولما يكون المجتمع آمن وسعيد وفيه إيجابية كبيرة، المشاعر هاي راحت عند كل الأفراد.